Medze hɔn bɔkɔ Oguaa Abankɛse no mu na makɔkyerɛkyerɛ hɔn berɛ a ɔyɛ a Ghanafo wɔberɛe na wɔboae ma ndɛ hɔn a yɛfrɛ hɔn aborɔfo no hɔn nkurow etsimtsim. Ndwuma ahorow a wɔnye hɛn nanaanom wɔkɔyɛe nna ndɛ kwan a wɔfa do wɔnye hɛn tsena. Iyi bɔboa ma woehu bo a Ghanafo som ara yie. Bio no mɛsan de hɔn akɔn Aseebu na makyerɛ hɔn Aseebu Amemfi n'abakɔsɛm nna ne ndzɛma oegya n' ekyir na oehu dɛ ɔbran bi tsenaa ase a ɔno so na wɔfrɛ no Aseebu. Ne korakoraa motum nye hɔn akɔ Esuantsemem na makyerɛ hɔn Yaa Asantewaa ko a ɔnye aborɔfo koe gyee Sikadwa Kofi sii hɔ, fona a ɔfonae ana ndɛ hɔn yenya hɔn a wɔfrɛ hɔn Esuantsefo wɔreba abɔto ne - n'ewungyadze.